Ina hedole wei wasatak, wasata do akusie min elu mihono haela nana ke ole matai maha peli elu pai pedi pekai wei si ania elu nena pawe wasata do akuise sina elu maha leki. Maha leki wai luma le eni yele, mahaleki wai lawa yele wakai luma lalei ne'i yele na ina hedem nemata mi heka nawa mi heka nawa hai nini hapi mit teturu, mituhulu ne hapiase mo le pai nawa ine hade wei akuise ma an elu nanake lete lete. Apewada si haleki siwaka si pale nelu wasata pedi pekai moi teu ole mala apuwe mamaya yele.